نحضر كسكسي بالمرقة وتبدأ مريقص في قصية وفوق منها جرينات فلفل يشهي وشي كبير والسمك مشوي وهيك ويبدأ كل واحد نرميله قدامه تبق ومزين ومريقل ويشهي شي كبير معناته حاجة خارقة العادة في كسكسي بالمرقة أعز ما فما.